Fangalan-sary nomeriky, fangalan-sary nomeriky zany dia karaha fahitako anany dia raha angalan'olona sary Analakely ery io, bitibitika foagna dia vita fangalany sary, pihiny sarinao a dia misy ara sasany hoe folo minitra, dimy amby folo minitra dia efa azo sarinao, alena aminanjy avy akeo.